Unoni iin kutuá nduvu na'a nun kachí ennan compañero mechí ndungu ndunua kujá, tukua kito movimiento chinkanda ndume'e kundanda yumen mi'a ngununi compañero me'en, nona no'ó mi ña'a kachí, nona hó tuno inmé ondu ñujan iña'a, natedio ko'ó iin chan ndedonjan kanda ndumeme ihá ngandudu nuni ini nguiá ha compañar me'e.